Yuꞌu kuakaꞌin kuenda color nandɨꞌɨ color ha iso ndɨꞌɨ nañi‑xhi iso ndɨꞌɨ kaa‑chi iso ndɨꞌɨ naa ndɨꞌɨ kuu‑chi cha kuii cha kuaꞌa cha tuun cha kuan cha kuaꞌa cha rosita cha cafe cha <hesitation> cha ndyaꞌyu cha <hesitation> cha morado cha azu ta cha <hesitation> cha azu xikoꞌli ta chaa <hesitation> cha kuaꞌa tukuaa chaa <hesitation> chaa chaa cha tuun ta indɨꞌɨ yukuan cha tuun tyi ndukuꞌun iñi kuaꞌa cha kuchi‑chi ñiyɨvɨ ñuꞌu loko‑chi soo tuun ñuꞌu‑chi taa ss soo kuichin tuku ndukuꞌun iñi tuki kuaꞌa chandutya randɨꞌɨ ñuꞌu‑chi soo kuichin maa‑ñi soo kuichin ñuꞌu ranyɨꞌɨ liꞌi chandutya‑chi tandɨꞌɨ nuu chindutya‑chi nastaka‑chi iin equipu maa randɨꞌɨ veꞌe‑chi ñuꞌu‑chi maa‑ñi soo kuichin sasɨɨ‑chi tɨchaꞌa‑chi indɨꞌɨ yukuan ndukuꞌun iñi tuku chiꞌin color kuan kuaꞌa iyo viko ndɨyɨ tyaki loko kaa yɨꞌɨ tatyi chiꞌka chika ndyaa viko vaꞌa nuña kaa ñiyɨ́vɨ́ kɨ́vɨ́ van ta. Vachi ita kuan iyo ita kuan kui a kuan‑ña nuutun kuan ñika tyaki vixi ndɨꞌɨ ta yukuan tuku cha color azu kaꞌan yukuan azul cielo takaa nuu sukun kaa takaa ndutya tyaki loko kaa‑chi azu‑chi ndyeꞌe tuku‑yo ndutya azu‑chi ta vityin tuku iyo kuaꞌa ñuꞌu tuku ñiyɨvɨ kuaꞌa saꞌa‑chi viko kuiya ta saꞌa‑chi ñuꞌu‑chi soo iin nuu kui kaa soo ñuꞌu‑chi soo azu takaa rayɨɨ iyo viko takuan azu ta takuan kuaꞌa‑chi kuakuꞌu‑chi taꞌan nuu ñiyɨvɨ veꞌe kuakuꞌun‑chi soo azu ta ss cha kuichin cha ñuꞌu color kuaꞌa tukua ina tyee kaa tu color kuaꞌa tukua tyi takaa tukua kaa‑chi kuaan kuaꞌan kukuaa loko‑chi kaa chata tukua mandarina chata tukua laxa chata <hesitation> chata tukua kaxa ña tukua chata iyo minuu veꞌe tuku nduu iñi tuku‑yo aay tyaki loko kaa soo kuaꞌa tukuaa‑van tyaki loko kaa veꞌe kuaꞌa tukuaa tyaki loko k‑chi iii tyeꞌe kuñi kuu veꞌi ii katyi yo ndyeꞌe‑yo tyaki kaa color‑chi ta vityin tuku cha kui. Nduku iñi‑yo ndyeꞌe‑yo minuu yutun tuku vaꞌa kuitun tukuñu kaa tukuñu kaa tutɨtɨ kuan tu nakuaꞌa tatyi yoo noviembre nakuaꞌa tatyi ta nduchaa ndaꞌa tutɨtɨ nasama ndaꞌa‑tun iyo tɨtɨ kuaꞌa iyo tutɨtɨ kui tyaki tya kaa chaꞌa tun ina nduu iñu kundyai chaꞌa tun vaꞌa loko kaa aa katyi yo cha kiso‑yo ndaꞌa tun sakoyo‑yo ndaꞌa‑tun ndɨꞌɨ yukuan ndyeꞌe‑yo color‑tun color kuaꞌa kuu tuun van kaꞌa‑yo ndyeꞌe‑yo iin tɨtɨtɨ kuaꞌa ta inka tuku aai color kui kuaꞌa ina tyaki kaa color kuii mañi maa ndaꞌa‑tun indukui induchaa‑tun kaꞌa‑yo ta kuandyeꞌe tuku‑yo color cafe kuaꞌa ñuꞌu‑chi cafe ta ndyeꞌe‑chi aai ina‑ñi <hesitation> taka chocolate kaa yocho vaꞌa nduu‑chi chocolate kachi‑yo chii‑chi kuñi iñi‑yo ndyeꞌe‑yo chocolate tyi cafe loko kaa‑chi inka tuku <hesitation> ndyeꞌe tuku‑yo color rosa color rosa ndyeꞌe tuku‑yo minuu ñiyɨvɨ ñuꞌu soo rosa ina tyaki kaa cha color rosa van aa ina tyatyi <hesitation> kuu rosita‑chi ina tyaki kuaꞌa‑chi tyai loko kaa koo saꞌa‑yo minuu kuꞌu‑yo nduku‑yo minuu soo takuan kuꞌu‑yo tyaki loko kaa‑chi rosita‑chi ta vityin tuku ndyeꞌe color. Na color ndyaꞌyu tuku iyo chuveꞌe tyaki loko yɨꞌɨ color ndyaꞌyu yɨꞌɨ chuveꞌe aa ina vaꞌa kaa color ndyaꞌyu nakuaꞌa loko‑chi cha ndichin chuveꞌe tyi yɨꞌɨ colo ndyaꞌyu kɨꞌɨ chuveꞌe‑yo tyi vaꞌa loko kaa vaꞌa loko tandɨꞌɨ kaa‑chi kaꞌan‑chi ta color kuaan iiin ina‑ñi vaꞌa kaa cha kuan ta kaa tyitya kaa‑chi iii katyi‑chi tuu chi ndyeꞌe‑chi tyitya taꞌan iñi‑chi kachi‑chi color amario kuan kaꞌa‑chi cha kuan kuan kaꞌa‑chi ndyeꞌe‑chi randɨꞌɨ van kuñi‑chi kachi‑chi kiꞌi‑yo van maꞌa color kuu maꞌa kaꞌa‑chi kiꞌin‑chi sata‑chi tyitya sata‑chi tyitya liꞌi tyitya manzana liꞌi maa tyitya <hesitation> naꞌñu tyitya ndaꞌa ndɨkɨ van tyitya <hesitation> peperoon yukuan tyitya <hesitation> tyitya manzana liꞌi cha liꞌi‑ka tyi kuaxan nuu tyitya iyo iyo tyitya sukun iyo tyitya lɨkɨ iyo ta mañi maa kuaan‑chi ta cha kuaꞌa tuku suñi ta kaa tu tɨtɨ kaa sutyi manzana kaa tuku cha kaa‑chi ina tyeekaa manzana kuaꞌa kuaꞌa‑chi ta kua koo yuyu chata‑chi vityin ina taꞌan iñi‑yo kachi‑yo chii‑chi tyi vaꞌa loko kaa‑chi. Takuan tuku tyitya kuan‑chi ta takuan kaa tuku manzana iyo tuku manzana kuaan loko vaꞌa kaa‑chi ndyaa‑chi xiko‑chi ñiyɨvɨ color kuan naku ina vaꞌa kaa tuma color tandɨꞌɨ color iyo ta tandɨꞌɨ color kuu cha chachi‑yo kaꞌa‑ndi natuꞌun taꞌa‑ndi ndyeꞌe‑ndi chii‑chi tyaki tuu‑chi ndyeꞌe tuku‑ndi color <hesitation> color morado tuku cha azu ta ndyeꞌe‑ndi chii‑chi iyo kuaꞌa ñuꞌu ñiyɨvɨ soo azu iyo kuaꞌa ñiꞌi tuku‑chi ñaꞌmi azu tyaki kaa ñaꞌmi azu vaꞌa morado‑chi ta kaꞌa‑ndi naku cha vixi maa ta naku indaku‑chi a morado kaꞌa‑ndi ta kaꞌa‑ndi chañi kaa maa‑chi taꞌan taꞌan iyo maa color tandɨꞌɨ cha chachi‑yo kaꞌan ñiyɨvɨ chaꞌnu ta vityin kaꞌan tuku‑ndi naku cha vixi‑chi a naku cha kɨꞌvɨ azuca kaꞌa‑ndi nduku tuꞌu‑ndi chañi vachi maa‑chi kaꞌan‑chi tyaki kaa ñaꞌmi maa morado azu loko‑chi uun ta ndɨꞌɨ yukuan ta chachi‑ndi ta induku tuku‑ndi inka tuku color naku cha nduu iñi tuku‑ndi induku‑ndi color chaa color yuxa suñi maa‑chi kaꞌa‑ndi yuxa. Tye loko kaa biusha taka melon kaa‑chi kaꞌa‑ndi melon kuya ina tyaki ndyeꞌe‑chi ii kee tuku‑ndi chachi‑ndi melon chachi‑ndi tyaki tuu‑chi ndixi chiꞌin tandɨꞌɨ color kuu tandɨꞌɨ cha iyo nastaka vaꞌa‑ndi iyo kuaꞌa cha nduku‑ndi tandɨꞌɨ nuu color, verdura ñaa tandɨꞌɨ color fruta ñaa, tandɨꞌɨ cha nanduku‑ndi ta nakutyavaꞌa‑ndi chii‑chi ta nyeꞌe‑ndi tyi color kuu‑chi.